<noise> Ta yani bughu qyishi kuwi gulhubughun ci dawayan <noise> gwanami di layananaca caba ghau dinnan nu gha un bu badiyana ƙudili wa badiyau waku <noise> badiyau wa tuwuyi baliyana to wulthun Subu wu ndaka vudusi <noise> hi ndaka dauwuu hi ndaka dauwu sai dai wa gaba nza Khin lthini <noise> ya gaba Khiya uhiƙawi ya gaba Khiya ngwala nifiwi wuna Cuma ghi hi cayan cini ca zhewali ghu fakhi ghu uniya sai a ɗawayan gwamana’a wee caba muna tsiga ƙwanya gma ghighi badiyi wudi gwamani wulthani <noise> Ko gwamani <noise> baghi miyayau hi ndaka buga ƙanna, to waku baɗiya wudi caba wu ndaka p’a cini ca Wali wi dijuni wu tu gaba latu layuwi har wa ga kwa umma yau ghumuna na gwanan ni gwamana Sai wu gaba khiya dir wuya khi lthini wu gaba nza khu lthini’ Wu ndaka wana ya ghumunu to cini a’ dawau to gultuban gma g’hi kuza p’iyati si ghi hi umayan ca wee guna wutha ghi badiyusin din wu ghi kuza p’iyatin di we’e. <noise>